Ceiling fan no thepana bagwui fan hanger table chokam screw driver tei kosom tape nangnai. Hanger jora tar bai pohor no ma sotannai tei fan no hanger o kwrak khe ma fwnangnai. Fan no fwnangbai khe fan ni tar no pohor ni tar bai kwrak khe jura rwdi. Aboni ulo tar ni jura no kosom tape bai kaham khe bulwui thepadi. Aboni ulo fan ni regulator no switch board o thepadi. Joto manwui thepabaikhe fan no chalogwui naidi. Fan cholikhe tei regulator bo kaam khaikhe fan thepama kaam paikha hinwui sai mano.